أنا أقول له انو في طرق جدا وايد كثيري لتعلم هذه اللغة الصعبة ، أولا أنا بقترح انو تجعل هذه اللغة الصعبة جزء من يومك تسمع ل Podcast ، تتحدث مع ناس يجيدون هذه اللغة ، تتعلم كلمات جديدي و تستخدمها في محادثات يوميي ، تتكلم مع نفسك قدام المرايي و شوي شوي رح تلاحظ فرق.